<hesitation> ditonɩŋɛ aŋtʋʋ maá yála ka lɛ didiŋbilé nɔɔ lɔ bʋká <hesitation> sɩsɛɩ mɛ, bʋtɛɛ na gbalítɔ bɔɔ. <hesitation> ŋsɩ didiŋbilé nɔɔ lɔ, álʋna ditotí dzá, maá yála ka lɛ wáátchɩ, bʋná ɔ gáŋ kɛ ka sísí tɛlɩ ɔɔ gnañ fɛ áláma, máá kpátá ka síŋí ka síŋí ka lɛ ɔɔ vɔŋ fɛŋ ma rɔɔba mɛ máá rɔɔba la kaa tɔ. Tɔɔ bʋná, ŋsɩ <hesitation> áláma baáa gnañŋá tii, maá kpáta ka síŋí tii tí dzáá yá, ɔɔ dʋ fɛŋ tii, ka dʋ ɔ kɔñkɔŋ mɛ máá kpɛñ ka laná, ɔɔ mɔŋ fɛŋ yálaná ka dʋ kpɔnɔ mɛ, máá kpɛñ ka laná wómɛ. Tɔɔ bíɩ ŋsɩ dɩ lí bʋlɔ, dɩí yála ka tɔŋ sɩ maakáa mɔɔ átálʋbaá dzɛ, bʋná ŋʋná, ɔɔ tíɩ gáŋ ka sísíí yá bíɩ ŋsɩ ŋ talá lɔ ŋñgɛ ñ lɛ, ɔɔ kpátá ka fi ŋsɩbɔɔ, ɔɔ mɛsɩ fɛnɩ ŋsɩbɔɔ nɔɔ ŋŋgɛyá ñ lɛ, ɔɔ dʋ <hesitation> súúgaa mɛ, ɔɔ kpátá ka sɔŋ kumóo ka dʋ, tɔɔ ɔɔ gañ bɩ, ɔɔ gañ bɩ ka ɔɔ nɩŋsɩ fɛnɩ bí, ka dʋ domóo, ka fi domóo kadʋ ka gbóŋ-gbóŋ ŋsɩbɔɔ ñ bisiyá, ɔɔ dʋ fɛnɩ bí mɩnɛ. Ŋnáa? Ditonɩŋɛ tʋnáá ma tíkɩ, na kpɔnɔ, kpɔnɔ ró ñŋwɛ gbenáa lɔ ŋñ kpáta lɛ kpɔnɔɔwá ka dzʋná ŋñlɛ kpɔnɔɔwá ka kpɛñ akutú, moti, ka kpɛñ ka kpátá ka dzʋná. Ŋsɩ bʋná nɩŋɛ mɔɔ ŋñdi bɩ sɩsɛɩ bʋká bʋtɛɛ na yɛlɩŋásɛ bɔɔ. Ŋnáa? Ditonɩŋɛ tɔɔ má sɔɔlɩyá dzɛ. Ŋñyála ka ná ŋsɩ bʋná ró kpɔnɔvivi, biskiitií dzɛ, ññ kpátá ka lɛ káná ró ñŋ alʋfá baalɛɛ yáa ka kpɛñ ŋwɛ ŋñ láádzɛ. Ireé kpáta ka kpátá ka sɛŋ ka síŋí déidéi yɛ <hesitation> ñŋ yúku wóto <hesitation> límɔ ka gnɔ ka tɩnɩ bʋlɔ, tɔɔ alaafíya sɔkɔ ka kɔnɩ.